<hesitation> ja karo ja sa´a servir refrigerador yua chí máquina nu sa´ayo kuenta chu´uyo nteyuto chuyo satayo, chubuyo namúto sora prender te nu kurios kayó kua tiví thoma laoyo níthiyo te no curiosos kayó te ni salayo puéte te ni faayo no na kamintayó kayó kení ge keeyo níte serga kílo kayó te nama tó tiví taka cosayo yua kua te ninsai xaayo ku níteyuyo satayo, xí nií faayo kunuyo, keé nu yalav te kuayo kanúyo ní jaayo noun tín tííí níí jaayo yua ku kantatu nu ini refriun.